<hesitation> Jiirə jumiimə fari, kamən farə <hesitation> tənga, amura nəmtə rə juunii kamən farə tənga. Jii a dəkki n'lii faʊtang a təngai bərki n'kwaanr tənga ka yəmən ki agwa diwiki ba kawebwi abekai asiya gwa miitənwi, hangʊ mebə lerərə kʊn. N'sʊ, hangʊ ab dəməm nba nəngnga nən swer jii n'kəma bə mmo bən nəngngai. Kamənə təngaki bən juu swer nyəngkə mən farə gərə mo n'juuwiin, ba nəngnganən jiiwu mən farə mo a nəngnga nəni. N'bwabi, tənga ba benən rə rəchəmər ba benən rə jʊta nyatangngi mwam bərki bən juu swer da chəmmərən gəre, bən dəmən bən too bagra bən mii bən nəngnga jiimən farə mo n'nəngngai gəre. N'gwar bo, tənga ka nyagʊ bərarə <hesitation> nəmtangʊ. N'nʊ, tənga ka nyagʊ bərarə totang kangəng, buritətangʊ kaberərə ka yulo <hesitation> nemər də n'kwiitəna siiyən. Mən kamən gəra kaiki na kanən kʊra buntə tangʊki ba tʊgan a sii bən yəgii bən kwiitən a sii ba yəlo nən nyəra nemər bən waʊ jənii dəndang bagra rə kwa bərki n'hangʊ ka rə tʊgarang. N'nʊ bo tənga ka nyagʊ bərki ka kaa səmba akwai kamənə tənga kaiki səmba səmbatə bwirai rə dəndeni bərki n'hangʊ ka dəmmənə yəgai jənii. N'nukkun, tənga ka nyagʊ merə bwayər atotang hangʊ gərə bwigo ba dəmən ba too bwiyan gʊ badi rə bwiho akai, ki mənan kuməna kaiki ba diya ya rə ba nəm nga yartə rə bwigo ba kawe bwi ba be basi, chu hangʊ a nəngnga yari ki aribe, ariki babe ba si a gwa n'kwai wi rə bwigo ba daagai ki təm a silaki kə kumən, bəri gərə nyang jii a nəngnga kimən farə tənga gəri gən yai jʊtə n'sʊwe tənʊ yəgiira tənukku niiye mo n'hangʊ ka nyagʊ nyang memo nyangbo kan nəngnga jənii dəndang gəre wʊka berərə tʊgarang a niyʊ <hesitation> tənga n'jii ania daʊtən ba faʊwi bə ngə n'me kən sʊwe mo kamən farə tənga ayai jutiyaiyən suweiye bərki n'hangʊ mera bwayar. Mə- Məniibo n'hangʊ kanəng nga tʊgarang a swiyer a sii ka nəngnga tʊgarənga nəngngə təng a a neməra siibo nabo kjatang a səmba akai təng- təngəbo nən dəndeni bərkən hangʊ badə mən ba too bwi ba nəngnga yarəm rə bwigo kika kawebwi a kai abe asi n'bwe ki ba dəmən a to tənga babe gəra yarte, ba baʊ tənga tənga meba sʊwego bwewʊ nən kətəlerəgʊ bərigərə nyang masi n'dəktən kəmi masi n'dəktən nu <hesitation> tənga mebə nəngnga nyang. Tənga ki nən kʊtag ki na bwetor nən kətəl ki ba fʊng jii bwe kətə lerəgʊ base təni meba sʊwego masi nan we bwewe bərki n'bwekətəl, n'bwekətələn bərigəra nyang kən lii faʊtang a tənga.